हमी काम विशेषले कहीलेकाहीँ नयाँ नयाँ ठाउँ घुम्द झानो पड्डे हुन्छ । अथवा काम विशेषले आफूइ झानो पड्डे हुनोछ । त्यो बेला चाइ अब के हुन्छ भन्दाखेरी आफू बसिरयाका सहरबाट अर्का ठाउँ झानाइ लागि अथवा अर्का सहर गयो भने तेइबेला हमी रनभूल्ल पड्डा छौं । केइकी तेइ ठाउँको बारेमा हम्लाई जानकारी हुनैन । अब तेइका लागि चा हाम्ले के हुन्छ भन्दाखेरी गाडी चड्डो पड्डो छ । वल्ला वल्तिरबट पल्तिर झानाइ लागि कुनै ठाउँ झानाइ लागि गाडी चड्डो पड्डो छ । तेइ भएर नयाँ सहरमा अब सार्वजनिक यातायात कसरी चड्डे भनिकन मुइले सोच बनाए भने सुरुमी त मु अइल अइलेको जमानामा प्रविधिको प्रयोग गरिकन गुगलमा सर्च अद्दो छु । कसरी सर्च अद्दे, काँबाट काँ झाने, यो गाडी का पाइन्छ भनेर अँ खोज्जो छु । गुगलको प्रयोग अरिकन । केइकी गुगलले फटाफट भन्दिन्छ । अर्को चाइ अब नजिक्कैलाइ के हुन्छ भन्दाखेरी अब कइलेकाइ नेट नहुन सक्दो छ । प्रविधि नहुन सक्दोछ । तेइ बेला चाइ मु अब म मान्छे हुन सक्दा छन् त्याम्णा । मान्छेलाई सोधिकन एइ ठाउँ झाने ठाउँको गाणी का पाइनो छ भनिकन सोध्ध सक्दो छु । सोधीकन वाँउछि तेइ ठाउँ झान सक्दो छु । अथवा नजिकैलाई बस अँ स्टेशन भया छ भनेपछि रायाका छन् भने पुलिसहरुलाई सोद्द सक्दो छु । त्याँका यातायातका मान्छेहरुलाई सोद्द सक्दो छु । तेसइ अरिकन अ औरुऔरु यात्रुहरु छन् कोइ मु झाने ठाउँतिरका मान्छेपन हुन सक्दा छन् । तेइबेला तेइ ठाउँका मान्छेहरुसँग संगत अरिकन अँ सोधिकन सबैसँग सोधपुछ अरिकन सार्वजनिक यातायात प्रयोग अद्द सक्दो छु ।